Muq nimi om Luulõtusõ Laura ja üts päiv kirodi ma säändse luulõtusõ: päiv paistus, kurbus haihtus. Ja nii läts'ki. Pääväkiiri läts' terveq mu tarõ täüs ja mul tull' naarahtus suulõ.